E karazan'e biby tena mahavy e da ao gne lion, da ao koa soavaly, da ao koa gne zebra, da ao koa gn'amboa gn'alika zany fa gne biby tsy mahavy koa da agnisan'izany eky sokatry voalohany, gn'ata, gn'esa tsy mahavy aby izany.